Jue ëch, jue yë a'ax du ko'ots wydyjpë yë ju'uk, ti'i a'ax dun tyumbë në ko'o a'ax dun este yu'u da je'e dun pyadyë je'e a'ax dun myëxojnabyë tijatyë dun ko'ots pët'sëmam o pë kaj tijatyë este dun wydytam ji'im je'e a'ax dun kyapyë je'e a'ax dun yukpyë je'e a'ax dun este myachpë y mëd jue jedun në ëp nëyaxpë, nëyaxpë na jojpë.